Fomba isamboran'ny tanalahy biby bitika <hesitation> tanalahy alongany sy izy alongany sy mihesika am'toerany akeo fa lelany igny ananjy anh no asapatraokany magnenjika biby, de io vao <hesitation> vao voakitika ananjy akao zany i- ohatra zao zany hoe angidina ka voahazony akao a de sy mivositra si iny karaha hoe nisy lakôly nipetaka zany si akao.